Egaq sääl pall'o tetäq olõki-i, aga ma arva, et ma kimmähe pidänüq pääväraamatut, et mis ma tunnõ ja kuis ma mõtlõ ja, ja mis ümbretsõõri nätäq om ja – kõgõ tuu kotsilõ. Et või-ollaq, ku minno kunagi ärq pästetäsiq kas elävält vai koolnult, et sis olõssiq teedäq, midä inemine sääntseh olokõrrah mõtlõs ja kuis hinnäst tund